ʻElima paha wai hoʻomaʻemaʻe a ʻu e hoʻohana kūmau mai ai. ʻAkahi, ke kopa holoi pā. ʻAlua, ka wai kī papahele. ʻAkolu, ka wai kī pākaukau. ʻAhā, ka wai kī <hesitation> aniani. ʻAlima, ka wai hoʻomaʻemaʻe lua, me ka wai hoʻomaʻemaʻe kililau.